כ'וואלט געניצט מיין סופער-פאוער צו העלפן מענטשן מיט זייער מענטל העלט' ווייל, ס'איז איינע פון די זאכן וואס מ'קען נישט זעהן און ס'איז די שווערסטע צו לעבן מיט, און ס'איז נישט- ס'איז עפעס וואס מ'לעבט מיט פאר אייביג, ס'איז נישט עפעס וואס <hesitation> מ'קען- מ'קען אויסהיילן, סו, איך וואלט געוואלט העלפן מענטשן מיט דעם